Tinanu nda jan nda nuhun na cachi yee andivɨ ta ndehe cuiti andivi nuhun vitin ta ndehe queta ndoho ti guti quiti ia yee que ta nuhun cutu au yehu yehi cundeha ndehe ra cavon nunaan ian andivɨ un naco ndehe ra yicoo tu te ndioo quiti cuu ia te yo ja i vehia.